Beta mo carita tentang waktu itu tu, beta kang ada pigi buang jaring buang jaring deng' beta pung om-om dong, su malam ini kotong tu biasa buang jareng itu taru jaring di lao itu, jam <hesitation> apa mau nae-nae magrip, mo nae-nae magrip'tu, biasanya kotong ada taru jareng kotong taro jareng di laoo taruu taruus sampee abis isa, kotong mulai pigi ambe, angka jareng angka jariiing angka angka angka sampeee jam sambilang, kotong dapa ikang baanya kotong dapa ikang tu baanya sampee barapa parteng paskali ada sampee tiga parteng, ada sampe lima parteng, ah dari situ, karna katong kang seng ada'e, seng ada apa? <hesitation> seng ada. Kul'kas jadi beta pigi, beta dapa suru, par pi bali es batu di pondok ini barang antua yang jual es batu ini kang, antua pung kulkas kan'g basaaar, aa antua pung kulkas basar ini, antua simpang es batu tu, paleng baanya, bisa-bisa saratus saratus-karna, antua ni ika akang tu kacil-kacil, kacil-kacil, aa pada saat itu beta pigi bali, beta bali es batu tu, ada dua pulu bua! Beta ambe deng parteng kacil, parteng tangan dua kacil ni yang kacil sa beta pi ka antua beta bilang, bali es batu do barang dua pulu, antua kasi ee la beta bawa, beta bawa sampe di kotong ruma, lalu beta dapa suru pigi ambe aer masing. Beta pi ambe aer masing <noise> ambe air masing <noise> dua ember ambe air masing dua ember, tarus beta kas pica es batu beta isi di dalam bok's, dalam bok's lalu isi ikang di dalang, isi aer masing yang beta ambe tadi tu beta isi samua, beta isi selesai padahal yang kotong biking tu karna kotong seng ada kul'kas, jadi kotong pake itu sa, padahal kalo orang yang ada kul'kas kang dong tinggal apa? <hesitation> tinggal kas maso ikang di dalam kul'kas yang basar kalu seng yang kacil itu sa karna kotong seng ada kul'kas, kalo seng kotong tinggal isi sa di dalang kul'kas tu aa.